אויך מ'קאכט אין א פלאץ וואס די לופט איז זייער פייכט און נאס, איז דא טשאנסן אז די עסן זאל געלונגען פייכט, און נאס, און נישט אזוע קריספי.